לָא שִפְתּ הַתַּלְמִידִים דִיַּלִי פִקְדוּ הַאִנְתִבַּה, אוּל חַאגָה גַאנְדִּיר הִי נִגְ'יְר אִיקַעְא אל-דַרס, מֻכְתַר נִטְרַח عَلֵיהוּם שִי סוּאַל מֻפַאגְּ'א וּמֻתְ'יר לִתְפִיקִיר, וְאוּ נִקוּל שִי נִיקְטָה חַפִיפָה בַּאש נִרְגַּע אֶל-תַּרְקִיז. אַחְיָאנָאן קִנְטַלַבּ מִנְכּוּם יִווּקְפוּ וְיְדִירוּ שִי חַרְכָּה בַּסִּيطְה, וְלָא נִפְתַּח נִקָּאש סַרִיע בַּאש נִכְלִיכּוּם יִשְׁתַאקּוּ, הַמּוּהִם הִי נִלְקַא שִי טְרִיקָה בַּאש תִּחְרִיק אֶל-פַּוּ הַפַּצְ'וּל דִיַּלְהוּם וְתִּخְלִיכּוּם יִרְגְּעוּ מַעַיָּא לַדַּרס בְּחַמַּאס.